Araña jan ta ditanri yee kendre nri yukú, a kon ni chín pala, ta ditanri yee jan chin ho o on. araña ján kani diñajan ta kamanria ña jan kuchon nri ho o on. arañan ján a un tavanri yú yi araña ján, ta kani dininria inka yián, ta nrida onka konin chín pala konnri chi hu u un. araña ján, ta na okuin dinia onká.